Le machine fanjairana ndraiky magnamôramôra le hoe manjetra satria koa talôha teo olo jiaby manjaitry amy tagnana fogna igny efa lasa efa tsy fatan'olo firy zany fa i kôfa tegna manjaitra mampiasa machine, <hesitation> le machine fanjairana koa misy karazany aroa misy machine mande courant, misy ndraiky amy tagnana fôgna, le mande courant zeo amy tongotro arô fô matetiky fahit- fahitako le ôlo mampiasa izy, tongotro fôgna kitikitihigny raha ambany aroa igny de manjaitry hoazy le machine, fa misy fa le tsy mande courant ndraiky mila ahodigny amy tagnagna igny.